Resô zen̈y fandokisan̈a raha, misy karazan̈y maro izy io misy <hesitation> resô bôka amy ny <hesitation> ala- môtro e, atao aminany zen̈y karàha sarbòn àby ren̈y, misy kô môtro atao hazo maty, misy koa môtra mandeha amy koran àby in̈y, de andokisan̈a raha zen̈y, zey tian̈ao aloky jiàby amin̈any io.